Puuvillanõ T-hamõq um tett niimudu, et kõgõpäält um puuvill kasvatõt. Ja sis um tuu maaha võet ja sis ummaq nuuq puuvullakivvuq ummaq kätte saaduq säält määntsegi protsessigaq. Ja sis tuust um rõivas tett ja rõivas um ärq värmit ja jummal tiid, kuis ettevalmistõt. Ja sis um tuust ummõld T-hamõq.